Awolin kailka, dimo galg ilin, dimo minga aie? Jullei dess il tigkan gon dess angosi, kidin kochil tigkan gon kidin lonangosi, agar <hesitation> gaila tigkan kon gail angosi, lon tanga ghairi. Ichai kon ay tanga dafaa lei menga aie? Uor kushi ek uorgi, deia finai tak mogosa nogjikan gon kuta tagnosi.